أنا اا- دكتورة تحاليل ااام -، أكيد أستمتع فيها الحمد لله، <hesitation> بالأخير هذا كان حلمى وهذى مجال دراستى ووا- ، أنا بحب الاننتيكال اصلاً ، وإنه الف حمد وشكر إلك يارب إنه وفقنى ووصلت لهذى المكانة ، وصرت دكتورة بالأخير.